Akora vita amin'ny lamba ndraika, <hesitation> visivisy mi fantako: <hesitation> ridô a, de drap a, de lamban-databatra, lambana seza de akanjo, de lambana bahut a, de lambana kômôdy.